Ñy raha nisy taminy ñy tantarany Danimariky: ñy aada nôpise taminy ñy tao efatr'amby enimpolo sy sivanjato sy arivo, nañova tanteraky ñy toerany Danimarika taminy tantarany Erôpa, ñ'antony ñ'aly, ñ'aly hevitse mombany faritse Soiinge sy Hôsiteny, nahità ñy fifanohera arapôlitiky no arapoko.